Nakke injo rate ri kamponga olo'-olo' nu biasa iya nu ku utte nu kaddoroa lari <hesitation> bangsa injo mae jaranga ka injo-injo jaranga nu riek todo injo anunna rate ri kamponga <hesitation> lohe to' biasa ku utte pa'lombang jarang rate ri kamponga nampa injo nu jaranga injo ka nu sangi kaddo-kaddori lari nampa injo-injo rate ri kamponga biasa todo ku utte injo jaranganga na haju todo' i anu <hesitation> pallumbang doi injo reik mo tu bayara biasa <hesitation> limang bilanggang sakbu riek biasa tu bayara sijuta untu' <hesitation> jarang to' injo kaleng-kaleng na nakke injo rate ri kamponga pa'lombang jaranga injo biasa sikali si taung <hesitation> biasa bulang-bulang sampulo pi rua nampa ni adakang injo lomba jaranga injo ka kunjo toppa isse na nganu na hambang alloa ka punna hambangi alloa a esak to injo anua kokoa jari ballo ni pake aklomba jarang riek to' injo biasa <hesitation> olo'olo' nu lamba kalia addaka pada injo nikua kura-kura, anre ku usseinjo kura-kurayya nu Gara-gara anunna injo na lamba injo nganu a'dakka, gara-gara ngura injo kura-kurayya tala kancang batena allari ka nu riek injo terasa ri bokoang na injo nu terasa iya injo pada to' nikua pammantangang na todo, balla na injo kura-kurayya anre ku isse i bahasa konjo na injo <hesitation> anua injo nu terasa iya injo, mingka nikua injo ri basa indonesia nikua cangkang <hesitation> injo ji nakke injo ku usse <hesitation> olo'-olo' a nu kancanga na lamba' a inni kunni mae ri kamponga